ف يوم من الأيام كان في طفل اسمه علي وكان عنده لعبة محشية اسمها سمسم ، ف يوم من الأيام وهو بيلعب فجأة سمع سمسم بيقول يلا بينا نبدأ مغامرة جديدة ، وفعلا راح دخل معاه لعالم خيالي وقابل مخلوقات غريبة وأبطال وكل مغامرة كانت قصة جميلة